دالماری جوړولو دپاره باید اول لرګی، چکش، اره، میخونه او نور د ضرورت وړ شیان برابر کړو ورسته به د المارۍ د پاره اندازه واخلواو دهغه مطابق به لرګی پری کړو. او بیا به د المارۍ چوکاټ جوړ کړو په همدی ډول دټولو ټوټو دیوځای کولو وروسته به رنګ ورکړو او الماری به جوړه سی دونه آسانه هم نده ډیره کار غواړی او باید پوره مهار ت ولرو چی الماری جوړه کړو